Ma' ta nke zyn yal jwa'n ndyeba nak mbe'za', mbetza' re ma' ma'ya jwa'n ndye yal le ma' ncha mdin, le ma' ncha mbel' tamod nkuan ma' jwa'n nchama na- nzo abes ta ngenta re ma'ya mbez xa na ncha ma' bich, re bich bixa', re ma' ya ncha ma' o ncha ma' bich nabiba'na taj le ma' ndyenma' kon let ma' za kon jwa'naza ndyenma' ma' ze nchama' ma' yal jwa'- jwa'naza nte letma' mbez xa' ndyenma' ma' tamod nguj ma' ma'na.